إذا ما كان يفتح هاتفي، ببدأ أول شيء بفحص البطارية. ممكن يكون محتاج شحن. بوصله بالشاحن، بتركه لمدة ربع ساعة. إذا بعدين ما فتح، بجرب أعيد تشغيله. بضغط زر التش-التشغيل مع زر خفض الصوت مع بعض لمدة عشر ثواني. إذا ما نفع، يمكن يكون فيه مشكلة. <hesitation> فبروح لمحل صيانة موثوق عشان يفحصونا. وبشوف ايش مشكلة الجهاز.